ஒரு குழந்தைக்கு பிளெண்டரை எவ்வாறு விளக்குவது என்பது இங்கே. ஒரு கலப்பான் என்பது ஒரு அதிவேக சுழலும் இயந்திரம் போன்றது, இது பொருட்களைக் கலந்து நசுக்க உதவுகிறது. நீங்கள் பழங்கள், காய்கறிகள் அல்லது பிற உணவுகளை பிளெண்டரின் ஜாடியில் வைக்கிறீர்கள். நீங்கள் அதை இயக்கும்போது, கீழே உள்ள கத்திகள் மிக வேகமாக சுழலும். சுழலும் கத்திகள் அனைத்தையும் நறுக்கி கலந்து, மென்மையான பானம் அல்லது ப்யூரியாக மாற்றும். உணவை சுவையான ஸ்மூத்தியாக அல்லது சாஸாக மாற்ற பிளெண்டர் தனது வல்லமையைப் பயன்படுத்துவதைப் போன்றது.